Ep barnangan na reh rak suri ep- yam, larep yam, di iani ireh toloi iau kating onep rah tuk tnging ibong gau. Bhel anap al murak kapit o- ool- khes al sol, al wuvur toh wuvur rop nah areh woki kating, katah, katah mah bhel anap al murak kapit. Yam itik ep nambawan in- ep kaikai ting lon barim. Nah ku- ian- tari. ol palas kobot mahin. Mah ep yam, inap el toloi u- ting na u- inan kagau. Nah khol iahw akak tari ap adingau ap ol iani kating onep kirai meteiek ap bhel ol unurak Isaloh na ol tun tari, inap na el tik sah tah din or el ru sah rah din ol iani ap ku masur. Bhel unap ol murak kapit, bhel unap ol angan, kapit. Ap bhel unap ol borbor oros, mah ol rak it sah ol wuvur larep yam ki toloi ep balam ting na u inan it gau. Iding ep barnangan ning met rhop met rehreh ha- im- i ting lon barim nah di parai ap bhel inap el laulau